Sa garendem yeh leta yemara ni, sa garendem ona odi chudi, odi chudi raweb e ambedi do, odi chudi pip e am, odi chudi hokbe, nne ona hamsi gata moto am, nne ona odin di yam, di yam do fezi, kanye uta media sarre.